चिली के खाना पूरा दुनिया म लोकप्रिय होथे। एमन के खाना म मिर्च के उपयोग बहुते ज्यादा होथे। जेकर से एमन के खाना स्वादिष्ट होथे। चिली के खाना म लहसुन प्याज़ हरा सब्जी अउ। ओकर पत्ता के इस्तेमाल होथे। चिली के खाना बनाये म चावल मांस खासकर गौ मांस अउ। सुअर के मांस समुद्री भोजन अउ सब्जी मुख्य होथे।